Me gustaría estar en Venezuela, en la playa.

Que estudien, le hagan caso a sus padres y... que se preparen para la vida.

Levantarse, tomar café y... irse a su trabajo.

Prefiere tener poco, que sean buenos

Ciencias naturales

Celebrado en familia con una buena comida.

Salir de paseo y... descansar.